اني احب اسمي فلهذا ما اعتقدانه يعني اغيره لان مهناه هم حلو معناه ابن الغزال فأحب اسمي يعني ما ممفكرة ابد انه اغيره